<hesitation> Bi nisbal kosonen zegzogo kos azen nde respin kəleba. Kosen den barunen kosen aza alfa afriknen. Ho hasat te Tchad ne koso azim, baru te zozo kos kef bariya te ʃayn paŋgasu te ʃayn. Kefba yoyke, lakin koso de tereyeŋ hadanen. De nam tan sa sikarɔ yɔnen, yan kɔsɔ azen te na t baɲ kɔs yɔye naŋ kɔs ɓo, salad ge, naŋ kɔs ɓo, muwan ma petra be ɔliŋ ŋgar. Ran rare ged, toboɲ si ŋge si genen. En tɔg tel zege da, kaamel te sesu ŋget, ɔsiŋ ko el dede. Tog ŋgag ḭ baba, gar ker tʃali ŋgali titin be. Garko yet, tari a zege a zeg kɔsenen. Kos de tere zosi yen, elam kos ande hil le deɲin. Kɔs ani lan nas haraŋ ɗen zozḛŋ ŋgit, kɔs azen toso sigmen kos dan ɓaru dus kɔs kef. Nam zan, saa sikarɔ enen zoskɔs. Yɔy katak be ware ko mun rizo mɔn ro, nam njan aʃal ndal. Wataŋ kɔs azaŋ ke yɔy, kos ɓo kef de hen. Te ele nenen sarad wala, ro sandə ju ala ren tek sala tezek tezek sḭŋ. Yaɓo koso kele yane zo le zole ŋge da, koso a yene zeg zɔndig ya tor te kos nen. Te or te de, el a sene kal koso. Kal koso rum ten, sɔdeɲ tʃɛkɛ. Al koso ŋgete yaabe kenek kos jer, ket- ket ɓenam, ke zoriŋ tam. Zoni hir koso ane, zoni ŋgit. Ya ŋgalit yanen, de kasab ke kasab keɲ to, ze zende. To wiri yanko to yiri yanto, kɔs kuwi ta tera di ri tʃege dizi kene rog. Lakin yabe kus kɔs go nam nam, deb kos ɓo ɗes ŋgali teyanen, haz tez gay nid. Yani ɔ kɔritʃ, amma, sanduy ʃide na tel na mape tabe, tɔlen hit, ŋgal hen tɔlen ya̰. O ndig ɔlḛŋ ŋgalo ra, lo ndig ɔliɲ ŋgal kaba. Lo ndig ɔg liɲ ŋgalo naŋ. Tama tum ŋge wek tɔm mbey yug ŋgal ɔsi ya̰ yen, ne ndala, neya kosi kɛt ne zog zoron ten zeru. Uun tizit kenet ta harba, Den kader ugud kos bon ka na dala in o ni aʃan ke ɗari, kole o, sabat ke koɲi kader kani roho. Koso bɔ ndi lakin, yab kenek kosonen, yane ze mudu ŋgel terḛ jer. Lakin de daraŋ nen ɔro nit ja aɲto ge kɔrɔ ɲit de kɔsaŋ tit. <hesitation> Kɔsoŋ kuyi oya ku kuwi. Kosi ŋgereŋ kuwi tʃig. Ŋgar yenen kos rumba ge ja mod kolɔ se ŋgalit, baru suru o, tɔr ruho rorumon h. Lakin kɔs el nakos de el ɓatcbo tɔ to rone tab kel salata, wal kel sandwichi be ko koraiɲ kɔs wanen. Ele de udu ŋgene ɔde mudug dal de ɗem be ol geri ra ten. Al muyim ne muyi nam ne yani. A rogi da ten. Ɗe no man ge daten naŋ ne mag te ɔsba tenere ban kɔs ba la ge tɔŋ ɗis ŋgal zida. Tɔŋ ɗeg ɗes ŋgal zobo ku zɔrɔn da ni da, lakin nam yabe nam- nam. Non ribo den ti, ɓenek, kos ayi ɓenam kenja ya̰da. <hesitation> Zɔr taŋ kos ɓo sandiʃ er, sandiʃ da o mon mapa, ɔra tana ŋgona katak. Lakin kɔlɔ me salad bo, tyɲy buta ma mbo te kenek kɔsɔnen. Nani azage a hasab ke ŋgit, nini tan, kɔsbɔ ke ndele ten sandiʃ ʃinen ef. Ef salad, zo sandiʃ be ef ham salatenen. Zoriŋ te yaged salad ne zeg zali ŋgali, ta ne yanen ŋgal kɔsen tit eg zostaten. Del baden zig ni roge ɓagen ten, salad bukle kosgeri ya̰nen, ze ŋger hit.